˂hesitation˃mialatsigny izy ka andray fitenegnana fô ˂hesitation˃ koragna amegna zegny ke mahasolanga fa tegny tsy amegna mahajoko ke, tsy zokigny fô zandrigny fô niagny ty mbô˂hesitation˃ nahazo fitegnegnana de magnano azafady aminareo fa tsy maintsy mivolagna imasognare jiaby aketo ee, fô amin'ny fety niagny ravoravo antegna